Waaw man de lekk yi may lekk mu jëriñ sama yaram man yu si ëpp kànja la. Kànja moom xam naa suma bëgg-bëgg la mooy supp kànja, ay maafe, ay xob calasence, kaldu. Lekk yooyu daal laa xam ni <hesitation> daf may jëriñ bu diw bu bëri moom bokkut ci suma bëgg-bëgg. Maafe tamit duma ko lekk guddi tamit paska boob baaxul ci wér-gi-yaram. Waaw diwtiir tamit duma ko lekk guddi bëccëg laa koy lekk. Guddi li ëpp ci li may lekk cere laay lekk. Waaw cere baax na ci wér-gi-yaram te dina may nit ko kartan, ñebbe baax na day maye kartan, pombiteer baax na day maye kartan paska yooyu yépp ay xeetu yoo xam ni la am na vitamine boo xam ne dafa baax ci wér-gu-yarami doom-aadama. Waaw surtout kànja surtout xobu pataas, surtout xobu ñàmbi. Yooyu yépp lu baax la ci nit. Su koy lekk dina ko may wér-gi-yaram; muy jaxatu, batañta, suppame. Loolu yépp luy may wér-gu-yaram la paska lu baax la ci nit, lu am vitamine.